Oghena khara gbe <hesitation> ogholo kuara erena osol <hesitation> eleyana echi'agbo oto aidu agbo oto oghena odududu fimagbere oghena fimaghe leya oghena odududu aile du agbo oto zema lagwo le bo emiagbo du oto oghena odu imie ma itsese kpo oghena aizo yaro yama oyao lo odo da kpo orbo yaro yama oghena odududu omi yakere kpo oghena re tofa ro, aimoya rukpo oghena zoya yaro laa oghena odu aki lima khe oghena zoya yaro yama lumie ma abo shi kpo oghena zoya yaro yama oghena odududu itse lina chi kpo oghena gbe ra khuo yama. Oghena odududu chimie mi akpo oghena odududu aki lima khe oghena zema uni ekpegho limare dui mai mie mi ma reli yokha ai mai mie mare support aigbema mai mie maine dema kuegbe oghena odududu aimie ma rukpo oghena zoza yaro lododa oua ma lima rami ghari mama lima gbefufu aime zare itsese oi iregho lima yama oghena odu aime ma oukpo oghena zoya yaro yama oghena odu aime ina itse kpo oghena ma mie me mare itse ai <noise> akakha lima du oghena zema mie ma re itse ai oghena odu aime ma kere okpo maha mai mie mare itse. Oghena fufu lima agbe zalafia ya yoma wor emikpo oghena yaza ma mie ma ma re itsese oghena odu iya lima yalo oghena logire loseh ghie ma re no khuera okparo kpisike yama okparo kpisike lira oghene odudu oya kha mama me mo lobe na sama wewe loghena logiye lo itse kho lokho ya ma, we ma yere mie makha marache mahaghue mamhe wewe loghena logie loseh we mama weu ihoya weu ma mare rekpo owa kha meme aigbe reens, <hesitation> wa itse mare itse oghena re epeghoro lima mie maya redowa aki lima do mayo oghena du ralafia yomawo mare khi amie lefue aimel shegbe aimelemo are mielemo lere logha elemo erema mamie maghe oh oloyola or dashi ma eke liere lao <hesitation> kpo oghena zema mie nu ma reg duci mo mie mare itse, ma kuri elemoi ekpegho le help oya oloya kha help me ougbe khumayo aigbe khuma yowo ma gbo khu yowo mosia bo yowo ora ma kere oghena odudu enima kere kpo oghena yare ma emi ma oukpo oghena yazo yaro aima aimire kere kpo oghena zua mie mi mare itse ni, aimie ma sobo rakpo oghena zoya yughano iya ma. Emi marukpo oghena zoya yaro yama oghena odududu maha moi omama oloebe lisama wewe loghena logie loseh oghena kholo kho yama oghena odu ele moi ikpeghoo lere maire lere gberera oghena khofia lo odada kpo khofia lododa reh happiness, enjon lima ru olegbona zoya semawo oghena ne lodada kpo lore oghenerodu ai ma, imire lima ru, lokere maghue mafio wa wuni inumi yo oghena zele mai ya so'ana ma mire mi maa, ma mie mi ma re li loigwo ne ma mire mi mai itsese mi re re kpo, ma mie mi ma re itse menre rere kpo <hesitation> oghena odududu ami mon re onie ghai itse se kpo lima re re oghena odududu ami ma ai lima re welegho oghena logie itse lume re meme kpo were urema khoghue weru rema khoghue weru re ma zowel ememe re kpo liware weloghena lofie emi ma ru kpo lima re weloyhena logie lotse wehi nems zowel werehia khai werena remi irere kpo lima re. oghena odududu imi ma nikpo okina mare wehuse obore liroya obore lira ya osi lomo doda kpo loci mama oghena zema da yari ughuaro ura afia lome re yoma agbe aki. Oghena zoya yaro ama aimie ma ro'obo rukpo lokira ikhala robo chiri oseme osome loghie kira lododa kpo ore kisi oseme aima ime lima ru oghena odududu zama yamie ghua, mamie fia mamie walo ma mie fia mamie walo ma mie rere kpo emi ma oukpo mare oghena goya yaro alma iya lima yolo oghena ghima rero khura emi ma akpo mare oghena odududu aile mole re loya oghena chire yakhu oma elemo aire loya ma moi gbe khume yo, brother ma leke lilema erena oh okiri egbe kluema. Orni brother na osume meofa ikioigbe khuema, maghe yowo magbo urugwo, ma, kho oroi brother na no rekeli la ama ougbe khuma ma bi so owo okioi ehmi oloya ofifi obo or tight obo okha yorere maikere orni yo <hesitation> oyore loya otighobo loya aima maghe kho oh oleke yoma la, ireke lina ama irena ireke lina aina irena ma moi aigbe khumie yowo oghena odududu aima itse kpo lima re lima re lo oghena odududu, oghena chira yakho aima. Aima rukpo no kira osemeh ni ma kere ekeyoma urere luma okiri happiness aigbe khuma yowo aigbe khuma yowo ora makere ougbo lisema lokira. Oyaro ama oghena odu zora ruror yaro ama emarukpo nimarara oghena ya odududu zor ya ruror yaror ama ni ma oghena zor ya yaro ama aki ni ma dor oghena zor ya yaro irighor ni ma via nor oghena zeya moi osomeh ni ni nor dorda eri moi ama emi emi ma rukpo oghena zera ya yaro yama emi ma kerekpo oghena zoya yaro ama emi ma ro obo chi kpo oghena zera ya yaro ama emi ma rukpo oghena zerayayaro ama oghena odududu aki ni ma khie khene ya aki khe ne re gba khene khi garri khene rui ememe rekpo oghena odu zara yaro nor ododa kpo uri yaro ama emi marukpo nor sto oghena chiokhia <noise> nudu uri chiokhia kuama <hesitation> uri chiokhia kuama oghe na odu emoya rukpo nor otso we oghena fior khi nor doda ufio kia khuor ama oghena odu enemoh na rukpo nokira aro aro royeh oyaro nabe ese neh yeh eda oghena odududu ekerio mana odimoto vare ma gboruqu owor ror soneh onoya dui onoya ori wamona wamona wamona ware reseh emare ni righor reh makhedewe mawe stor kpiere egbe funomareh mari o ekeriomah orui ona ma erena weh egbe mumeh nor your ma wa agbor weh egbe mu ma magie gie yor wor ma moi osomeh nitse egbe mamoi ma gie gie yor wor ora makere makere emin akhe oya okhavare akpane etuwe ga onoya owor arti emi romoruhama selfu oque muemuruama nuzemeh geh ror ekero wa ya dewe gbol. Ikhue gheghe emonison olo ya kha vare magheghe okhui yolomo egbe khuma yo oghena odududu rigbe gbo ghima egbe khuna yowo oghena odududu regbe olise ghe ma ure lodo da kpo ure ama ure ma irere ireicekha oghena odu imo ya rukpo loya re oghena shokhai ya ma, oghena odududu ima nikpo mina rekpo aki nima da oghena ralefia mawo aimema remare li iregwo re cune ighai ghai yowo eweya, idelaghue emi happy eghe o oh! Iyo ma ore ruma gbe irela, aigbe khuma ma itse lima deghue limare lima ghuya lima deghue iyo mo re rugbe aigbe khuma yowo irela oghena khara oghena okhara <hesitation> oghena oduduch, ema rukpo mina zara yaro ama mashokhai lisema mashokhai cu ododa kpo oghena odududu aki lima do oghena yazo ai yo ama oghena zore yoro yame. Emi ma ukpo oghena zoya yaro yama maltse yoghua ro brother ma ogheghe yawo as eneyama erara gbe elekeyomena akhamgbe tey egbe khurayowo ougbo rughu egbo rughuyowo igheghe yowo disukha yo. oo oghena odududi oghena zi brother liyo ghena oli ma mie no areama oghena siuyo yakhoma uregbe gure auma elima ghoza ghye gye egbe khuma oloya kha dregwe oso aigbe oso oh eh ker home hina oh eivare ho reme na ama olekeyome oikhara gbe oikhara gbe ama oregbe miama eregbebi osome yama eregbebi miama khui ekpeghoro no ne alma mare de mare re ghue yui ro duama ghu miro dui iyoma ghu miro duni era ghu miro cheni ekeyome ghu miro duame. Oh eh! Iyare oh brother me egbebe oya re egbebe oya loso aikere re <hesitation> ulughe kho ose lohi seh ohighe khi oo sora loso leh. Oghena odu dudu iroro yama oghena odududu aimo oya nikpo razo re yaro yama mai rukhuyo ecin ememe ire re kpo izoya ikho yao ama.